Ley thing about my work ley la make it I like my work ley time I come from monrovia I come I was na get nobody and ley person la put in ley work ley call esther, she na he- here she in monrovia. ley thing about ley work ley thing la make it I like my work my relationship with my work we la ley peo- we ley people neh la in ley kitchen we friendly we together anything la happen we understand ourself we can compli- when we do anything we can talk between ourself a finish but ley thing la make it I like my work because many I can interact with different different people I can see different different people coming to me and ley thing I like in my work I like to wash dishes I like to cook la la thing neh I like and to clean ley place la la thing neh I like on my work because ley more you do it when ley people neh come ley see you doing it ley will feel encourage and when ley want help you ley will say oh ley person can do so so and so thing leh we leh we leh we do ley per- leh we do it like this leh we do it like this leh we help ley person here you see my boss man where ley call ken ley time I start ley work he was na real familiar he wor na like my business but he see me di- doing certain work la how me and he get friendly and since me and he get friendly he always ask for me when he come here me and he can sit down we lecture we talk la jeh all about my work ho.